Serveuse e! _x000D_ Raha azo atao koa azafady, mba ataovy moramora koa a zalahy raha mande zany, zay tôgno mikoragna de sy mifandregny si fa de mafy loatra zalah e raha i rahandreo zany mba ataovy ambanimbany raha mety an azafady indrindra.